Kan khayyaroni fi aʼish fi dar sakayre akher walla fi dar mi dau wila madina kabire bakhtar aʼish fi dar midauwila kabire finshan gide mabakhtat le bikan shik bador le yi shuqul amshi ashiri walla bador shuqul fi dar asakayre mafi kan gaid fi sakayre labut da min banshi ba fattish le yi shaqali wadat kan ma ligita fi dar assakayre finshan.